Nyowe omuntu, omuntu orampiire amagezi marungi ni maama wangye. Hakuba nkakura ndi na maama taata ntamwine, maama buri kimwe kyona ekya kibagaho, akaba agiraga ati mwana we eki tibarakikora, eki tibarakikora, otakora oti, otatushwaza, tutahemuka. Naakura mbwenu <hesitation> ndamanya ari buri kintu kyona ekyarangambire, kira kiri kibi. Yangira ati eki nikirungi, nikirungi, yaagira ati eki otakikora ti nkaakikora, yaagira ati eki kikore ndaba nyine kukikora kuba ndamanya ngu kira kihire ahaakuba aka nkuza, akanyorora yankuza yampa omuhanda murungi n'okuhisa eriizooba hanu ahindi. <hesitation>